كل قطعة ملابس تختلف عن الخ، - يعني البنطرون اذا تغيد تطوينو لازم ابدي من الغجلين، فرم على كيفك حتى لا يدعكون،- بالنسبة للقميس الجانب اول شي بعدين تكفلو لي وغا، الجاكيت لأ، الجاكيت لازم تقلبا عالبطاني وترجع اطويها على كيفك